Kɛɛsɨsǝŋ, kɛɛyitǝ, kɛɛtatǝ, kɛɛniǝtǝ, kɛɛtʊtǝ, kɛɛkʊraŋtǝ, kɛɛpǝrɩmatatǝ, kɛɛnɛŋtǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝ. kɛɛtǝtǝ, kɛɛtǝ mǝ ceŋceŋtǝ, kɛɛtǝ mǝ yitǝ, Aŋ kɛɛsɨsǝŋyǝ wɔɔ, yée ce okoŋyǝ oturu le kpii rɨ wǝnyɔŋkpǝ lǝ mǝrǝ. Kɛɛyitǝ yóo tu okoŋyǝ, kɛɛtatǝ oturu yeh kpii keeri, kɛɛniǝtǝyǝ, oturu yo wo lě ekeeri ya pɔrʊ, kɛɛtʊtǝ, oturu lǒ nuŋpǝ pǝ ya lóo nuuru otui kɨ pɨ pa kpɛŋ osuyǝ. Kɛɛniǝtǝ oturu pǝ la kpɛŋ osui, kɛɛ, tʊʊtǝ oturu le kpii rǝ kɨtɛŋkǝ ŋpaŋpa. kɛɛtʊtǝ oturu le kpii rǝ kɨtɛŋkǝ, kɛɛkʊraŋtǝ oturu pɨ la la fɔ osui, kɛɛprɩmatatǝ oturu. pɨ ya lée fɔ yǝ pǝ ŋ pɨŋ. kɛɛnɛŋtǝyǝ oturu akpanɨ ya yǝ́ǝ lɨ ŋʊŋtɛpǝ pɨ ŋ mɨ pǝ ŋpaŋpa, kɛɛ faŋceŋceŋtǝyǝ, kɛɛtǝtǝ oturu ya yáa fa wǝtukpǝ ya yáa fa lǒ wutukpǝ lǝ ŋ pǝ oturu ye ye ti la ŋ wɛɛ yǝh rǝŋ lě esii kɨ la pa lɛ yǝ kɛɛtǝ mǝ yitǝ oturu yeh ri azaŋ.